Anggo mandokon masalah dongan dongan ima adong bahat ma nian dongan dongan niba tai na lebih akrabna sada alak mai do i, ima na marguar si dedi, nasakali marsuo <hesitation> ami dompak sikola di smk, ima sampe sannari a sajo dongan niba istilahna na paling donok, anggo si dedi on alak nai alak ison deia alak alak sunda, anggo songon, masalah <hesitation> pardonganan on memang taraha do ia i baen jadi dongan, harana anggo songon, adong masalah niba bisa do dohot ia na ma- ahai na martukar pikiran i sanga songondiana dalan kaluarna. Ima donok niba dohot ia nasakali? Baen na i tolong ia ma iba dompak adong kesususahan, i sapai ia ma iba, sanga <hesitation> maowa so marubo rupo niba na marsuoi dohot ia ima i sapai ia, akhirna iba marcarito dohot ia! Ilehen ia ma adong sada dalanna so bisa, manyeleseion masalah na adong i, mulei sian ima iba donok dot ia sampe sannari, tai i mantong goar ni umur ngga dong na mamboto dua ribu dua pulu dua i ia. Ama mulak tu <hesitation> jolo ni <hesitation> namarkuasoi, baen ni panyakit nia nai oban nia i. Ima sampe sannari naso <hesitation> adong dope u rasa na bisa mang aha dot ia manggontion ia, dongan niba mangecek sanga songondiana, molo <hesitation> adong dope ia <hesitation> rakku i ahaon nangge pola jabat poning niba songonon, na <hesitation> masalah na borat borat i bisa do pe i bagi dot ia sanga songondiana. Sada muse dongan niba najolo adong dongan niba na menek, ima sampe sannari nasodongdo- naso andong dope kontakna sanga songondiana i, nasakali sempat akrab iba doppak menek, ari ari on tiop <hesitation> ari ari on marmayam sajo dot- dot ia, arian na borngin sampe modom bagen rap dohot ia, i bagas nia bope namombo ia mang ahai i bagas niba modom i bagas niba, ima sampe akhirna pindah tu <hesitation> daerah cilengsi on ima putus naso dong do kontak nia sampe sannari, anggo songon na mardongan i ngga pola bahat anggo dongan dongan niba. Paling i mei do sada- sada tolu, anggo songon na akrab nai na dua halaki, sada nai mandung mulak tu jolo ni namarkuaso i sada nai nasobinoto sanga idia bagas nai sanga idia tempat nai, ima selain na dua halak i songo dongan niba! Bahat do nian songon dongan dongan niba na di SD i, pala ma <hesitation> lima halak urang lobina na sadongan dot iba istilah na. Memang antong na lima halak i dokon alak i mantong songon bia mantong dokon kalak tei? Na tanggang tanggang nai mai na lima halak on i sikolai, tai bope na songoni na lima halak on memang minimal anggo um <hesitation> min juara sada sampe lima leng na lima halak on dei na mandapot nai! Bope i dokon alak na tanggang iba sasikolai, songon iba sendiri mantong termasuk ma tu na lima halak i, anggo idokon gurui! Idokon kalai do memang ibai <hesitation> tanggang nin- ning guru gurui kan?, tai binggung na alai bope na tanggang iba jarang masuk sikola nairagam anggo dompak ulangan iba, na paling godangna iba na lima halaki. Ima so i <hesitation> aha guru guru ima gari ibana sikolai botul botul ninna um lobi dope sian i dapot iba, tai bia mantong dokonon daganak namenek on kan! Naso dewasai dope parpikirnai, sonima! Sabulan i paling iba, masuk sikola tolu- tolu ari opat ari madung bahat mai, sisa nai keiba songoni haor marmayam dot dongan dongan na lima halak on. Dungi isangka isangka dontong songon <hesitation> akhirna marsarak ma na lima halak on masuk ma tu smp, masuk tu SMP iambang na lima halak on baen dung mandung marsarak inda na aha be iba inda na songgoni pergaulan niba pei nang i SMP i be marsuo muse ma dot na lima halak- na lima halak on museng, memang olo kalas sadana inda na sasikolaan, tei dung kalas dua nai marpindahan marpindahan sai sikola ni masing masing- sian sikola ni masing masing i! Ima marsuo muse ma i sada sikolaan i SMP i, marulang musema kejadian na i SD i. Ima sampe akhirna, na lima halakon marsarak ma, marsarak nasada ni adong do orang tua nai mulak tu huta nai, nasada nai adong ma dot ayah nai mana kehe tu ka- pindah tugas on. Tugas karejo, ima sisa tolu alak nai sampe, aha ma tu smk i masuk- masuk smk, ima na tolu alak on na sisaon, emang sampe sannari leng markontek kontekan tai inda na akrab be i rasa kan! Pe na dua halak on mandung marbagas na dua halak on, sisa iba na so marbagasi, jadi natar songon dao irasa aha nai, baen namandung marbagasi ia iba pe songon na manjago jarak mei iba um pado mang aha <hesitation> alak bagas niai kan! Anggo songon gari <hesitation> adong do rencana gari get mang aha <hesitation> dung ari rayo on get marlugut sudena na lima halak on, tai bia mantong dokonon mandung ahama mandung dao darak- jarak nai inda na bisa be tarsabat pe waktunai, mandung sibuk be dot na masing masing urusan nai na lima alak on.